De rixi gh'é quello normale, nòstro, tipo lombardo, che o va ben pe fâ i risòtti e e nòstre riçette; pöi gh'é o riso basmati, ò scimili, che o se bogge da solo e pöi se ghe mette à lato o condimento; dapeu unna vòtta ò visto un riso african picciniscimo, ma no sò comme s'addeuvie.